kare nei woodi kareji awatataa a yahaa makaranta, woodi kareji awatataa a yaha jangirde allo, woodi kareji yimbe asibiti watataa, woodi kareji durgol, woodi jee kareji awatataa a huuwa kugal saare, woodi kareji doidi, woodi kare taalibe, woodi nei kare daban-daban kala kare pad awaatan haa fanni a wooden.